One of ley challenge when ley comes to ley flood business ley heavy water when rain fall you find most <hesitation> places will become flooded and then <hesitation> another challenge that ley whole world facing is <hesitation> is a big english what ley call <hesitation> tribalism or let say how ley can say itself like people na like each other so la one nor ley thing major <hesitation> challenge that I feel la ley whole world facing favoritism so you na live in my area when you come I will na want to treat you fine when you go to another country because you are black and ley person is white ley will na treat you fine so I think la ley whole world is fighting la kind na challenge.